الشخصية التاريخية اللي عجبتني كان حد زي تشي جيفارا لأنه بحس أنه شخصية ثورية بمعنى أنه هو بيلجأ للثورة أو بيستخدم الثورة عشان يحقق العدل وينصر المظلوم ويكون صوت للضعيف اللي مالوش صوت ف <hesitation> في المجتمع بقا وكدا.